من مميز- مميزات أنك ديما تتابع في الأخبار أن ما ثماش حتى حاجه متاع ما تكونش عارف بيها، وأنك تتكون مستعد في حالة صارت كارثه ولا حكايه تتكون عارف من قبل، تعرف تحمي روحك وتتصرف، بينما العيوب متاعها تتبقى ديما متشائم وديما ت- تستنى في حاجه خايبه باش تصير وتحس روحك يعني مكتئب علاخاطر الاخبار ديما تجيب الإكتئاب بصراحه.